Ekizimba aa ekiri omuibeere nkusobola okukimanya omungeri zingi nti kyandi, obulumi bwowura bukusobola okulanga nti kyandi, obukoto bwakyo ne engeri jocikwataku obubbani bwakyo bwona bulanga obwandi bwakyo bulanga obwandi bwakyo.

Ebyanyegesya byongeire okutumbula oo obumwei, okumanya kubbanga omuntu nakumanya akubba afunire akubbanga n'amagezi, amagezi ago abantu omukitundu nibakubbanga nti aaa mutaanu wa nanka niye musawu oba dokita aa bakwaba nibamwebulyaku so omukwakala omu kumwebulya okwo kikubba kitumbwire obumwei

Ati buni okugema buli omwe oku kyalo aa wanu kinyambaku obutasaasanya ndwaire eee ekyakabiri gonza ng'endwaire ob'olyawo ekukwaite aa kyamazima omuntu oo omuntu oyo tayakalibwa kubbi nk'atali mugeme omuntu agemeibweku obulwaire ni bumukwata bumwakalya kale kale naye omuntu atali mugeme n'oluusi okufa ayinza okufa amangu so obugeme buni buyabaku okuboneka nga endwaire obutasaana mangu ate naabo ababba bakwatiibwe ob'olyawo tibakalibwa kubbi ka batali bagemebwe.

Omukali akwonca alina okunywa obuugi omulimu amatai, amatai gonka umm okulya emmere koba nka uum ebinyeebwa k'ebyo nijo mmere einza okumwongeramu okubba n'amabeere okwonca omwana.

Kubona omupiira oku TV nikyo ekintu kyenegalyalyaku nadala omubiseera byange ebyadembe malilirye amirimu gyange nyaba oku TV nembona omupiira amwei nokubona e film kyona nikyo ekintu ekyindi kyemaraku ebiseera byange nga mmare okuba nga nkukola emirumu gyange amwei oba olyawo okwaba omu kisaaawe nensambaku omupiira kyona nikyo ekintu ekindi kyenkusobola okuba nga nkwegalyalyaku

Mbe tinfunangaku buzibu nga nkoleserye entambula y'abantu boona

Amasomero agali omukitundu kyange gayambaku abeegi abatakwesobola nga gabasaalaku ebisale bya mpiiya oba kyete sikuulu fiizi. Era amasomero gano agandi te galina enkola eyakubba nga abaana baaba oku masomero ago nibabbaku emirimu gibakkola a azakubaire ka omusaala gwabwe nibazicuusamu nezifuuka e sikuulu fiizi abeegi awo nibasobola okubba nga bakwaba mumaaiso n'emisomo gyabwe.

Aahh ati ebyanyegesya okuboneka nga binyambire ensonga ezikulu omukitundu twakobere tuti nti omuntu nasomaku nafuna okumanya enkola yamwei eyabintu aahh ebba jindi nemisomo okuba nga omuntu oyo asomereku nemisomo yenate asomesyaku tte abaira bamwei nti bainange ebintu bitambula biti, naye omuntu nga tasomereku akwekulemberya yenkai buli kimwei akukyekora ye nkebwakubona ekyamazima kiri nti we ofundikira nga ekitundu ekyo kizingaami, ekitundu nikibaku abatasomere baingi kizingama naye ekitundu ekiriku abaso abasomere abaingi okibonerawo nengeri jekyeya yakalyamu nenkulakulana yakyo ebbawo nabantu amanyumba gabwe gabba gamulembe nengudo zabwe ziba zamulembe oba olyawo neneyakalya yabwe yona ebakku enjawulo.

Mmmm ebiro bini oikendi takutonya lwakuba nti tuli mu mubiseera bya isana oikendi aba takutonya omu january ne fecember oikendi tagwa be tuba mubiseera bya isaana lyonkai lyonkai.

Nyaba omu musiri ne nensaka emmere eyo ebiyaata nembireta ekka nembiwaita ne nsala endagala zange nenzireta ninzigogonolya aa mmare oku naabya emmere eyo nigyiteeka omu sepiki nga mmare okutekamu emizingonyo ansi amwei neisubbi erya sejju amaizi obutaaba ku mmere yange nga okusumba aa ningisanikira nintekaku era ninsiba obu yobyo bwange omunkalagala nimbusanikaku ninsumba ninsumbiraku ekinyebwa ekya nsanyuse nindiraku ekyi kibulo kyange ekya biyaata be kinyebwa

Hmmmm entambula eyabona erimu obuzibu bwingi era naa njikolesya naye mbufuna. Ekikusoka okwenyigiirya nga muli mumotoka nke takisi nokufuna obulwaire ozwamu ofunire osenyiga.

Aaa oikendi okutubba nga akutoonya muno ebiro bini eni emabega edi yatonye yatonyereku abantu nibabba nga bakusobola okulumaku emmere emmere yabwe naye okutwalya amwe tabbaire abbaire tali kubbi mu kitundu Kya Nakasongola okusinziira ebiseera bya bya mabega kubanga nk'o Nakasongola amazima gali nti akasana kayakangayo muno ee naye ati wetukubazira aa mwirange te ee akasana gonza katandikire okwaka naye oikendi abbaire aluwo era abantu balumire emmere bagi bagikungwire enzala enzala teruwo ng'ebiseera bya mabega edi mabega edi naye olw'okubba nga akutoonya muno naye ate akendeiremu waliwo ku olusanasana naye embeera tigibbi abantu emmere tulinajo era kiru a akasana akasana ko kabbaire kakwakamu ku naye nga tubba mu kiseera te kyakulongoosa na kwetekerateekera sizoni gindi so akasana akaliwo kakwe kakwe ka kweteekerateekera sizoni eku ekwiraku so tekatikosere te nti kakosere ebibala ebikusinga obwingi bifiire so uumm embeera gisai okutwarya amwe tigibbi muno.

Empiiya zange ezimwe nzibiika mu bbanka kituufu naye te waliwo ezindi zentabiika mu bbanka tugeze ng'empiiya ezo nkuzibiikira ku ssimu yange so empiiya ekitundutundu okwezo zendina ebitundu nk'amakumi abiri nibyo mbiikira omu bbanka ebisigaire nimbiteeka oku ssimu kubanga zinyambaku okubba nga nkuzikolesya nemba nga nfunire ekizibu Kya mangu mangu.

Omuntu bamubona nti aweremu amaizi omumbiri nga bakulolera enyisana ya mubiri gwamwei eminwa gyikala nokulumwa omutwe eranga nti omubiri tegulina maizi kusai

Ee Ensonga lwaki abantu bakwaba enjunzai zikuweraku naye nkwaba ziwa omupimpimpi nti ekikusooka buba bukyafu ensonga eyakabiri buba bulagajavu obutafaayo aaa esonga eyakubaire nka gyindi nti abantu abamwei ebifo byebabamu baba amwei ne bisolo olumwei osanga nga babasya ne mberege bakubasya ne mbuzi ennyumba nibyobimwei no bujama obukyafu obutayoza bwona buleeta enjunzai nga nengeri gyetuyinza ozitangiramu kuba bayonjo ku sayiirya ekka zaiswe nakuboneka nti buli kimwei ekikolebwa kiyonjo

Ebyanyegesya byongaire omukago omwekka yaiswe oba omwekka yange nebitundu ebirirainewo nti abantu bakweega era abantu ati baingi bakusobola okukola emirimu ejanjawulo omubitundu ebyanjawulo kyo kyongaire abantu okubba nga bakusobola okweyamba bonkai na bonkai omubitundu byabwe.

Okwaaba omwirwaro okwekeberesya ntera okwakalyawo emyezi itaanu ninyaba ninekeberesya ebirwaire ebyanjawulo.

Aa abakulembeze baiswe omukitundu kyaiswe tubakomya okusinziira ku mpisa zaabwe, eneyakalya yaabwe edi gyetuli era nga bamaare kwesimbawo mbe netubalonda nimwo tukomya tutyo.

Ekibuzo kini kyona kikulu nti omusaiza akairika mangu, omusaiza kisinzira eeeh omusaiza kisinzira nobanga walina empiya zamu tokairika mangu nayenga empiya ndowo omusaiza akairika mpiya, empiya nga ndowo okairika mangu wanu oba tokusobola kwefaaku nekka yamu tokuje tokujilabira nolwekyo omusaiza takairika mangu nabanga alina empiya naye nobanga tolina mpiya pulizi ikiriza gana embeera yamu ekwiza kubba jibi era ekwiza kairika mangu naye noba nempiya aahh obukaire obukaire tibwiiza mangu'bbe nakasusu kamu kaba koomi era kaba kayonjo kubanga oba okusobola okwerabira nabamweka yamu.

Enkola ya byanyegeesya ereteire abantu bange aba mwekka yange okubba nga bamaitiibwe omu bitundu ebyanjawulo.

Omuntu nabba ng'afunire ebyanyegesya aa era ng'akugukire afuna omulimu oba atandikawo okwekoora ekintu ekimuyambaku okubba nga akwekulaakulanya era obwomi bwamwe bubba bukwiza okuyinduka omu kaseera akatali k'alai.

Esimu yange ntera gyikolesya saawa abiri naine eyina okuba nga eriku kubanga yafukire kyetaago heee esimu yafukire kyetaago saawa yona nina okugyikolesya okuboneka nga nkutambula emirumu ne nabaira bange ne nkolagana egyisai so esimu yange teriku kiseera wenina ogyikolesya so njikolesya ekiseera kyona gye gye bakunetagiramu

Omwana waamu muwe eddagala lya bisiisa nga ali mu myaka k'eisatu kuba omu myaka gini omwana abba atandikire okulya emmere era n'okulowooza nti omwana era omu myaka egyo abba akulya muno ebicaafu so kisaanire omwibbbanga eryo erya myaka nk'eisatu omwana abbe nga akuweebwa eddagala lya bisiisa kisobola okubba nga ebisiisa ebyo tibikumukosa omunda oba mu mubiri gwamwe.

Aaa ekyamazima tinyabangaku mu nsi gindi era tinkwiza kubeyeda nti naabireku omu nsi egindi tinyabangayo ee ndi mu Yuganda mpani naye ensi egindi tininangaku ndege ninyabaku ob'ai ob'ai

Okusinzira okubyenyizire mbona kituffu omusaiza akairikire mangu aah oba kizwa kumirimu jakola nobujunanizibwa bwalina nayenga kyo kituffu omusaiza ye akairika mangu okumukali.

Aahh mpozi enkolesya yabyantambula ekusingayo okolesebwa nkolesya ya ya yabya ya yabya motoka takisi, etakisi nama namamotoka, takisi namapicipici enaku zini niyo ntambula eriwo kuba tinkwiza koba tukolesya ndeege zetutakolesya naye matakisi zaiswe namapiki okungudo zaiswe okutwarya amwei.

Uumm ebivuga bingi naye maite okukubba engoma engalabi nibyo ebyo ebimwe byemaite okwesa.

Nsinga kwendya mmere ya kawunga nga ogimienere kusai n'ogiteeka omululagala n'ogiiryaku.

Nziganywirwemu okugeza nti abantu beeyo... beeyongeire okujumbira ebyanyegesya e bajumbiire muno okusigikira oku bibegeserye abantu abakulu baingi ati buni bakujumbira abaana tibacaakonziba nka budi nibaakonzibanga olwa kubba nti abantu beegere endiisya egituufu gyolina okuliisyamu omwana omuto

Ebyanyegesya binyambaku okumanya n'okuzuula obuwangwa bwange nk'obwebuli atete ni binyambaku okubona butyai bwembukuuma amwei n'okubuteekamu ekitiinisya ekintu ekinyambaku okubba nga nkukuuma obuwangwa bwange.

Ekirigiraku obutandwa obwa ku nguudo obwingi, enguudo ezifu, enkolesya ya luguudo egibbi, obutetegeresya, abantu tibakwetegerera nga bakkolesya e nguudo bamala ga kolesya ekyo nikyo kizwirireku embeera eyo okubba nga gibbi oku nguudo za Yuganda